Ny fomba hanehoan'ny saka firaiketam-po amin'ny tompony dia rehefa misafosafo azy ny tompony dia mahatsiaro tena mahazo aina ilay saka ary mamoaka feo miraondraona lay saka avy eo ary koa faharoa manarakarak'izay dia rehefa mahita ny tompony matory ilay saka de tonga de miaraka matory aminy eo ilay saka avy eo.